बिल्कुल अगर हम स्वास्थ्यवर्धक खाणों छिन खाणा। त हमरु स्वास्थ्य बण्यू रोलु। अगर हम खाणो मां सब्जी, सलाद यि सब चीज अच्छा से छिन ल्यूणां, प्रोटीन अच्छा स छिन ल्यूणां त हमरि सेहत अच्छि बणेलि लेकिन अगर हम फास्ट फूड यानी आजकल यि पिज्जा, बर्गर..यि सब चीज मिलदिन छिन। येते अगर हम लगातार खाणा रौला त हम क्य व्हंद, जबरदस्ती कू मोटापा बढ़ि जंद और हमरि सेहत पर गहरु असर पड़ि जंद।